Koa resaka fitsaboana zagny hoe mandeha amin'ny hitsiny sy ny rariny izy, tsisy resaka laingalainga na hoe famitahana ologno, tsy tokony hisy olagna izy ao agnatin'ny fiarahamonigna satria resaka fahasalamagna ilay raha. Dikan'izagny, tsy tokony ho hisy olagna mihitsy zagny hoe, agnatina fiarahamonigna ilay izy.